Nhemeji gbooo nzim bunu nzu bu ezimona budu orlikiri ekwumusnu budu eziokwu orliki ogwu oma-agwu emi onabamasina nyewere akah aru oweru oza nyeziria ohah mere meh ji gboro nzim munam zilam Ahua iri ni asah adam dulam iri-na-sah moh muru-ayah orhamanaji dahere nuji duna ahuah kah ova nasoh masia nonu ayiburu ele zinu ndi cam weya wu awuri ah abu amuyala umu ntakari nukmeh ogbor cha mini nwere mumu nzim gbitaya obu nhoma obu nheha neh mene-ayi abunu masi ele-bayaru ayi wushi oro eh moh ghoro the nzim dahila-arm but njim mekaokah munu nne kpemasi mah ornu gboryamsi ndi ndi bah kani bah ezirkaru because ezirkwu because eziokwu zirla na ezi nu-wo ayi gboogu oneh eyini akah oneh eyini akah nu nheni nhobula meh meh ndi bu masi oba nye na lu ogonu ojiuga ogwu oma-bah beh emeh oka but echola okah eje nyega okah But nzim megah okah mah yezimasi hah nmam nhabe meh okah mamazi nu nzi mama na emegideeh, mama nu okwugideh hamihobula achore imeh ayi megidah noh otu nu nzi nne meh masi mah rumu buru masi ele yabah ezi marazi gborya masi ezimarazi